A- aminay akagny a <hesitation> resaka zavaboary agnaty ranomasina zay eka: misy ohatra hoe fano <hesitation> so- karazana sokatra izy io, sokatra an-dranomasina; de misy a <hesitation> selala, selala zany a <hesitation> karazana biby kely a amoron-dranomasina akegny, de sy ôrankôragna koa izy, izy eky s- izy ô- izy karaha ôragna mi fa amoron-dranomasina koa ahitana ananjy. De misy koa antsantsa, de tanal- <hesitation> raha koa agnatiny <hesitation> baleine, dauphin, requin.